په لاس باندې د جامې مینځلو لپاره به لومړۍ جامې په یو تشت کې د کالیو مینځلو له پوډر او یو څه ګرمو اوبو سره د څو شیبو لپاره پریږدو. له هغې نه وروسته به یو څه جامې چنګال کړو، او له هغې اوبو څخه به یې راوباسو او بیا به یې په یخو اوبو باندې له سره کنګال یا ابکش کړو او بیا به یې په تناب باندې وغوړوو.